Ee to mi heɓi, mi waɗay jahaangal yaaki dow, mi yaha mi yi'uwa dow no wayi, mi laara mi faama kuujeji ɗuuɗɗi, gam mi heɓa ilmu, mi ɓeytoro. mi yi'ana gite am, mi nanana noppi am, mi ɓeyda faamu, mi heɓta noye kuujeji njahirta toon dow.